Tsy mahita ny loko rehetra amin'ny voninkazo aho, fa ireto avy no fantatro. Ny mena ho an'ny raozy. Ny mavo ho an'ny tanamasoandro. Ny voloparasy hita eo amin'ny laingomena. Ny mavokely hita eo amin'ny benja.